लोकतंत्र के कई लोगों द्वारा सबसे प्रभावी और न्याय पूर्व सत्ता प्रणाली माना जाता है। लेकिन यह कहना होता है कि यह बहुत सर्वश्रेष्ठ होत है और एक जटिल सवाल लोक तंत्र के कई फायदे होत हैं। लेकिन इनके साथ कई चुनौतिया भी आती हैं जैसे लोकतंत्र में नागरिकों के सरकार के निर्णयों में भाग लेने आती हैं। उनके अधिकार होत हैं कि वे इनमें भाग ले सकते हैं। यह उनके भविष्य के लिए एक आकार देने की शक्ति प्रदान करता है। लोकतंत्र में आम तौर से व्यक्तिगत और स्वतंत्र के <hesitation> मानवाधिकारों का सम्मान कऱो जाता है। जिसमें लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं।